I giorni che no lou me piaxe anâ à corrî ma anche solo anâ pe-i bricchi sedonque gh'ò da fâ tante cöse in cà ò in giardin che me leva a pelle. A-o mattin me piaxieiva dormî se no foïse pe-i atri da famiggia che fan casin. Me piaxe leze e a-a seia me demoo à ammiâ un pö de televixon. Dòppo mangiou me beivo un gòtto de quello bon, coscì son pronto pe tornâ à dormî.